في يوم في شجرة تقدر تتكلم مع الناس. كان أهل الديرة يعرفونها شجرة وكل ما شعروا بالحيرة أو احتاجوا نصيحة يروحون لها. الشجرة كانت حكيمة وتشاركهم قصص وتجارب من الزمن الماضي. في يوم من الأيام جاء طفل صغير وشاف الشجرة طلب منها نصيحة عن حلم ردت عليه وأعطته تشجيع وخليته يؤمن بنفسه ويحقق أحلامه.